في احد الايام اكتشف طفل بابا بغرفته لم يكن موجودا سابقا الطفل قرر يفتح الباب ووجد نفسه في عالم اخر مليء بالمخلوقات العجيبة في هذا العالم كل شيء كان مختلف وكإن الوقت ما يمشي بنفس الطريقة الطفل بدأ يكتشف الاسرار ويحاول يفهم كيف وصل لهذا المكان وكيف يرجع